. Ndieo eka- usem emi nsende idaha oro nnyin ikesud e usem ito. Usem ito ke nsem, usen ito enen ndisem eti eti o ukwe nte ebede mm ke usua, fru fru fru fru nte <hesitation> edi ekim isọñ mmama usem ito eti eti, usem ndiọñode ndisem toñọde ke ini mmanade tutu esim idahsmi nsem e mfan mfan udeup min nsesem, ubup min nwewed Nte ofo eyemde yem min nnam ma usem ito ndñayuñ nnam nno fin eyin eka edi usem ito o ooo, menyun mma usem ito ndaha usem ito nnam mbra.